Pur pëëníngës dënko ndaníngáanan dí. Máanjáne fok këënţíijí káníngësani kimeenki kël káníngësanu pël. Uncíyank ufúca, pëëlëmanankul, <hesitation> unkárëyar, fok këënţíiji kowí mee okayëlan pëëníngës uwul diká níngësani: káningësani pëëlëmanoo, on káningësani unkariyar, káaningësani ukúcáarul. Fok këënţíiji káníngësani kímeenkí kokoo aling keeling ţul. Ayëlan pëëníngës ko uningáawunk.